أكثر أيام مثالية هي النهارة اللي نفيق الصباح على راحتي من يشنجري صغار يكونوا لاباس عليهم فيه ما تكونش عندي برشا التزامات في النهار هذاك ينفيقوا مع بعضنا نقعدوا نتلاموا على الفطور مع بعضنا بعد كل حد يمشي يحضر الوجبات متاعي ويقوم باللي لازم يعمله وبعدها نقعدوا مع بعضنا ونعادوا بقية النهار سواء في الخدمة سواء في اللعبة مع بعضنا هذا هي هو أكثر نهار مثالي لون نور.